زرت مصر طبعًا، استمتعت فيها لإن فيها سحر يخلي الواحد ما يبي يروح منها، بصراحة فيها تاريخ جديم عجيب زي الأهرامات والمعابد الهي هناك هذي كمان فيها البحر الأحمر حلو ممتاز جدًا للغوص، وكمان طبيعتها متنوعة من صحاري لخضرة كمان <hesitation> المصريين أهل كرم وظيافة وأكلهم لذيذ ومختلف، بصراحة مصر فيها كل اللي ممكن الواحد يبغيه في رحلة سياحية.